ഫീരി പന്ദ ഏന്ഗ്കു സമുദ്രദ ഓരതാദന നീരു, ഥന്നനേഅ ഗാലി, ബുക കോന്ഛ ഥീലുന അനുബവ നേന പപ്പുനു। മല്ല ഫീരി വാഹലനേനു, ബുക ജനക്ലേനു, ഹഥിസദു, ഓന്ജി ദ്വിപര്ദു, ഇജിന്ദ ഓന്ജി കരവലി ബഗര്ദു, കുദോന്ജി ബഗഗുലേതോമ് പോപുന। കേലവര മിന്ഛു, ഗാലി, ഇജിന്ദ അലേകിലന, ഓര ഥലമല അപ്പുനു। മിഥു ഛലിസവുന അനുബവ ശന്തവ ദേഇപ്പുനു। പ്രവസഗു പോന്ദ, ഫീരി യത്ര ഓന്ജി ഹോസ അനുബവ കോര്പുനു।